Édulin dóo ehameźon nii- mímiwa eḃa- muḃay efasõ efasõ édulin: muḃay édulin breke, nimuḃay míta, numuḃadobakara. Éduni ene- dómita na íi doehaŋedia díe paske dóo ineźonee sisei. Dóo amiñalew, ámiñasulo síhe ní nímbeninehe nipuõ niźone siseli. Mítamo moañamoźonẽsiseli na- momuhaŋezuni nii ídunihe, dohaŋezuni éduni mími bareke. Bareke ti- mufe mámomom. Bóo añinaloo síhe nipõs, nirosu. Barekebo niro némaŝin niġuiḃiḃo, nuġumbeġoźoneni édunie. Na- me inźe dómita dihaŋe edial.